لا بحب إن أنا يعني <hesitation> أقعد على الكنبة <hesitation> ده بيبقى مريح أكتر بالنسة لي من إن إننا أفضل <hesitation> أقعد على الكرسي أو عالأرض.